Nane mi malamjo makaranta, amma jon mi dali kugal mi nangi ndemal. Jon mi midon rema de dei gorgodo ki nyamai mi, amma ba fa ngan dum he'yai, midon hauta e <noise> kebai mi e'mi nyamna <noise> bacci am. Njon haka nin non, e mi wallita wuro <noise> ko be nyamata, e mi wallit ummatore sappo fu kugal am kenam njon.